Ñkpo̱ s̄e ñkediə̃ ãkpatulo̱ ñkpo̱n ãkèdé ñkali ké ãfele āfàṉg, ñkalī āde, m̃bem̃iso̱ ẽdia, ña tãbã nwo̱n ñsin kẽ eko̱, m̃baḻa ikãn, mmo̱n ãmãfũd ãtem̄e, ñsin nkalí, ãmas̄uko̱ ami ndia̱ nna ben afele afang a̱de ñjuk, ãfelé afang ákam̃ake ukpatro̱k, mtike, ntuen, áwó m̃bo̱k, ñsin ãlan, ñsin <hesitation> àyo̱h ñsin ñfi, àmatùho̱ ībiké ãmmi nño̱ ãfang a̱de ãkpatũlo̱ ñtem̃e ñliok, ñtaba ñdia ke ãkalu àmasuko, m̃ma ñun ñdia mm̃a, ãben ītun ãde ñkejo̱k ãfele ãde ñun ñteme n̄lio̱k ñbak ñfin ñkpo̱. sẽ ñkedia̱ ãkpatu̱lo̱ ñkpo̱.